Igha isume izei biakpan itghaha nte isume igee uyo yidahi yo we ngban ngee gwood mme ikot abasi <noise> ntak ee denye nyini nne eba agham egwood we ngba gee irem ozom ugee iri rem gee Biakpan ashi asino otu ranye nrene rai ikot abasi gee uza nzari primary school aghum ranye ngee rene nwet rai uye ndimi kpa edibo rene uwet kparam nye before irem gee nfene ghai ike evak we amara so daihiwe nshini ano be ighama nne ivuu ebe akana arem oven because rainye ivuu inep nne ke esot oven ye ovai odom ozom ewe ari irem igea gaihiye ranye ebe agham egweet we ono kpan ngee arem odom ozom kpan ngea rem uye gai biakpom akaa aghama igwaga nne areme areme ngari irem ngee gaiyewe areme ireireme ireme inep inep and afia ireremye we ighane aremi ovena ghe ozom ashigha nwe agoho rai afia ugwuru ishiga ugwuruwe ishiga amang mme akam owowen akama ano ghega and oven yidaihi we ireranye mme anuk kpaa rai nne ari inuk gai biakoan ebe agham ike aget igoon ebe gham ike ate ezem ebe gham ike ate ezen ebe gham ike arem ozom ovenem gwood ebe gham ike enya ano agee igwaa inep be esot den ranye ayen den we inevi wo esot ighaha igbaigbaha me ono aghama ono igbaagbam mme awo ughama Ye ovai eme before udo nte uzei uyowe ishiga nshin mme ike gee nye rai yene oven we ugwai ama ikama we ugwa ighama uwe igba ikuwa nee ogbog so that umangme nrem kae ke oren we nsume and oven we igwa ireme nsume izei nyowe inep ke ono ukwu otu jeni tuu isuo akwa zei agee kwee otu yidahi ngere so that ashin ano ashin egee ebe agham ammarem oven ke ikevak nwe ashin ugee utuu ebe iri ashin so that ngbe iremi akwa fene izom ashin oven uwe asa nye ike vak we agha mmeamme ageranyewe utak inuk inep anyei ghanme dudu isuuu akwaa gee otu yidaihi eyabib ngee ano eme ngee ebe aghom aghama onuk awan ngee utuu ebe ighami rume awan agha ebe ghama anureen oven mmang ugbee oven ivemit we afeni izom avuu ike vak ani ani ivaa ammang we akevi ranye avaa jack ano ebe nme come come uge ebe ana reme ikevak nwe immenghe nvuu gehiye ewe ren usune ari kuva irem oven evak ngee ano ikevakwe nne aran wen agha ebe ana rem oven ebe ebe aremime ani nne inep mme ebe inepmma ano gbe aree ke ouowe adebe be umah igba inoinoi nee ikwee irem ighee ano ebe ari rem oven ebe rairi iwan ishi ivehene igwei irume ke ogbog ireme oven ngari nni ghama irim odo ete inevi Or ishi yari ebe ighai inep idai ye ano ene rai, ngee ebe aghama anuma rem mme, yen ikep oven ikep utuu gbua gbu ee oriri ikep ushi ewe mmono imang uvuu tk yeni ewe mmomo uvini ike yeni imong isee gee jeni uni immang ano gwood ise jeni inang inep inep mma ivaane zeen mma utuu kaeke utuu isee gee yo we aghaa anyeme ame ano yene ebe avuu gbaa yoaa igham gba oven we ebe akep amay ame yo ebe we jeyi nne ebe ammage otu wange ano me nna rem oven inep mme ebe assa asoroee ozom igat ighoon mma ite ezen ebe akwa ammang mme gee yoebe ajack ano yeebe ane come uge ivenewe ano ekevak eme mme ugee igha biakpen nye nnaremer ibee ukwu ikep na ebe nnarreme ikwe ren ugee igbe nwan ishi kwan inep mma ari then ebe ammang me ase gerere ebe ighaha inep mme ebe ishine ebe amang mma oen gai biakpen ajee yoebe kpan ugee ighaha mme awo we agee yo ebe amanghi oven we inevi rai ammang avuu biakpen ishine amang mma oven ere rai onyima avuu biakpen we oremi inep me biakpen inep mmano gwega so ov <hesitation> irem izei onya agee otuo agee ekep utuu keake oven because of ntak oven we akevi rai nye mmang me avuu biakpen Amang ava jack ano gaie ebe ireme inep mme ebe inep kpa akaomeown ovenewe ivi ghaha aghaa mme amanyi me avuu avai jack biakpan, biakpan arem inep mme ebe ishina amang mme oven ene avuu biakpan and uvei egbe orok isaa, isaa ne oven ene ewe aghai mahime avuu so irem biakpan inep deene akwaa isei otuo ari akwai jee otuo idaihia ikep oven Ezen we mme edube, gee ezen be eyemi gwood gee egwot irom mme ususome me eni, eni romini deene utak eni ighama ouik igbere gee ozoi igat edi ishi oren gee eyen edi so ini romne deene and imang oveweme omename igwori gee edi ivuu uivi edi izong igham ouile deene ima igoname ighame tore ike mmara mme ishi but age nkomo ugee ano same ebe ate iromirom ame avuu ruma userem ari gee ebu we mmema ejeck egeep odak eni irerume so nwe jeni ijack mma eni mme kaka eduboezen yo orai we mma ke ezea ekpe me edubo ezen and mmame gee utak ighama onik igham onik isaa nne ame mme urum ezen me yene eme idibe idibe ighat eze ke utak oriri we sughurem iyeme isune igat- ezen ineme otuo imuimi gwod ezene mune ezen ireme gham inere zuna ineme gwood me kpa ezene iforo ighara ovug zuma anne igup ezene yene aweeme igatme ibuuame ezen ewe iguipne agwee igat me itigi we gte utuu aghum we ire gee ikpha deene we haari me itigi we asoso agham mme akaka aghaun atigi mme ike nreme ishiga ebe itigi nneyene ayun use ono ugwu wee ese ono ugwu me igha oven ususo see anadum ugwu nnimine nte igee nnimena ike nye onodum inik ee zeen ove we ugeme nne iyee onodum inik zeea ire nne see onodum ugwu maa aremi oven we ugi iromine igee ibia mawo uderi igee wo ivuk ngeni ushini ugee ghana uzazi mma awo ntaa oven ewe aremire gee ineri nee neromi ifidahi kwama akwa arem so oven we iromine edubo me ese ono ugwuwe nte saa anum nse ono ugwu agwee ugwuer we irene ikaana deenee irene ikaana deene nne ono aremi ebe ate obio ono we mme mme se ono ugwuyena kpa ete ono ugwuyena kpa ete ono ugwu ase ighaha ogbog odoma me inuk ee zeen inik ee anadum zeen igee kaeke oven we ishi enye kaeke oven irume zei etuk ranye kpang wo ogbog ishi ano idahi ayema eme ebe kpowome wo ogbog ishi so ise ono ugwu ire deene ke ikpaha mine itigi we ammanghi ke asaso aghum ama akaka aghum nne anum akwa onodum zeen inik ire deene ke ikpaha so mmaeweme nre ke omo we inevi nne itigi ano.